<noise> Emi wawi wulugo nder maayo, emi waawi laanyugo puccu.mi ekkitake. Mi ekkitake wulugo daga mi baccel ngel duuɓi tati(three years). Mi ekkitake tukaaki puccu emi duuɓi jowi(five yrs)